Paquí pandi nusotrus ain páxarus, tolos páxarus que quieras, dendi los más chiquinus comu pardalis a cerremiclis o güetris assinque entral-ti pal monti, desapartau delos campus pos es sentil páxarus i tental d'adevinal quál páxaru son. Á si ogañu me vaga un poquinu más i m'empongu que ara namás que destingu el cantal del mielru, el cucu i poquinu más. Creu que ya ai una app pa essu peru no le digas a naidi.